Aga kengngeq janisna nanrewe aga makanjaq leipasibawangengngi engka dua jenisna nanrewe iyanaritu nanre pute sibawa nanre monyiq yakko nanre maputewe makanjaq maneng mua lepasibawa pakkanreang bangsana e bale manuq daging sibawa kaju-kaju naiye nanre monyi e makanjaq lepasibawang manuq telloq tempe sibawa tahu makanjaq aga lepasibawang indomie goreng